म्हारा आता सा अवकोडा ना नाशपाती किया करा है। नाशपाती एक आडो फल है जिना में बीज रू उपयोग हुयो है और बिना तोड़ना चारूं तरफ ऊ और बू बिज्ज घुमा बरा निकलाया करा है। बिंगा बाद में बिनो जूस बनार पी सका हा जका ना मुख्य तूर पर हर्दय रोग होया करा है बिन्ना पिलाया करा है। हर्दय रोग ऊ आजादी पावन वास्ता नाशपाती रू उपयोग हुयो है। और ज्यादा शरीर में जड़ चरबी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जया करा जड़ आपा नाशपाती रू उपयोग हुयो है। ऊ फल ज्यादातर जूस बनावना वास्ता कम्म आया करा है।